أجول لها يعني أعرف إن الأمر يعني محبط بس يعني لا تفجد الأمل، يعني تجرب تتكلم مع أستاذتها أو المستشارين حجين الجامعة يمكن يساعدونها بال-بالنصايح بالفرص <hesitation> كمان تحاول تطور من مهاراتها من خلال دورات أو تدريب عملي، ولا تنسى بعد إن هي تح- يعني تحدث سيرتها الذاتية وتكتب خطابات يعني خطية مميزة بس، وممكن تلجى أشخاص يساعدونا في العثور على هذي الوظيفة.